Raha nadininao zah hoe magnano gitara sa magnano piano no tianao, de aleoko magnano gitara na de samby sy haiko aby izy hoe de hay be magnano akory fa raha hoe ry tonoà edy a cling cling foana de aleoko anahy gitara ny feony no tiako noho ny piano.